<hesitation> Ndefuuji italii en ɗii, eɗi mbayi hono faranse nii. Eɓe ndefaa gato en, eɓe ndefa bisiki en. <hesitation> ɓeydude hen cokola ayyo. Aya ɗun ni woni ko neɗɗo waawi hen jooni jooni ka uum.